Íbúðalánasjóður skoðar nú hvort leigufélagið Heimavellir uppfyllir enn skilyrði fyrir lánveitingum frá sjóðnum eftir skráningu þess á markað fjármálaeftirlitið hefur gert athugasemdir við lán sjóðsins til leigufélaga margt bendir til þess að samkomulag sé að takast milli meirihlutans og minnihlutans á Alþingi um framhald þingstarfa á meðan heldur síðari umræða um fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar áfram í þingsal nýjum

lögum um ætlað samþykki fyrir líffæragjöf þarf að fylgja almenningsfræðsla og þjálfun starfsfólks þetta er mat umsjónarmanns

Landspítalans ein og sér breyti þau ekki miklu Mývetningar flýja þessa dagana inn úr veðurblíðu til þess að forðast mýflugnager sem flýgur um alla sveit líffræðingur segir að mýið sé með allra mesta móti í ár Donald Trump náðaði í gær konu

sem setið hefur í fangelsi í meira en tvo áratugi eftir að

komiði sæl fjármálaeftirlitið hefur gert athugasemdir við útlán Íbúðalánasjóðs til

vegna þess að þau hafi í raun verið rekin í hagnaðarskyni aðstoðarforstjóri sjóðsins hefur beðið ráðherra að endurskoða reglur um lánin í reglugerð frá tvö þúsund og þrettán eru settar skorður við lánveitingum Íbúðalánasjóðs til leigufélaga samkvæmt henni má sjóðurinn aðeins veita slík lán til félaga sem ekki eru rekin í hagnaðarskyni og mega ekki greiða út arð til eigenda fjölmiðlar bæði Kjarninn og Fréttablaðið hafa að undanförnu fjallað um málefni leigufélagsins heimavalla sem á um tvö þúsund íbúðir á landinu öllu flestar á Suðurnesjum og höfuðborgarsvæðinu íbúðalánasjóður hefur lánað yfir átján milljarða á grundvelli reglugerðarinnar en segist ekki mega upplýsa um nákvæma skiptingu á félög án samþykkis þó hefur verið upplýst að mest um fjörutíu og fjögur prósent hafi verið lánað til félaga í eigu

reyndar meira og minna áður en Heimavellir keyptu félögin fá þessi lán megi ekki vera rekin í hagnaðarskyni

greiða út arð geta eigendurnir engu að síður grætt á þeim eftir að hafa komist af stað með lánum frá Íbúðalánasjóði ein leið

að selja félagið önnur leið

að endurfjármagna Íbúðalánasjóðslánin greiða þau upp losna þannig undan kvöðunum í reglugerðinni og greiða sér út arð þetta er nákvæmlega

það sem Heimavellir hafa í hyggju og segja segja berum orðum í skráningarlýsingu sinni í Kauphöllinni það er nú bara eins og það er við vinnum eftir lögunum þannig að við þurfum bara að meta þau skilyrði sem lögin setja okkur

skilgreiningar í lögum og reglugerðum um hvað telst vera

ekki í hagnaðarskyni við erum að skoða sérstaklega núna varðandi heimavelli eftir skráninguna hvort við teljum svo sem ekki ástæðu til að ætla annað fjármálaeftirlitið hefur gert athugasemdir við þessar lánveitingar í haust gaf eftirlitið út svokallaða gagnsæistilkynningu og sagði að athugun hefði leitt í ljós að tiltekið félag hefði fengið þessi lán þrátt fyrir að vera raunverulega rekið í hagnaðarskyni ekki kemur fram hvert félagið er en samkvæmt upplýsingum fréttastofu er það ekki eitt félaga

íbúðalánasjóður sagði í svari sínu að uppi væri túlkunarágreiningur á milli Íbúðalánasjóðs og Fjármálaeftirlitsins um það hvenær félög væru rekin í hagnaðarskyni en benti einnig á að lánin hefðu verið veitt í tíð fyrri stjórnenda og verklagið síðan tekið til endurskoðunar sjóðurinn beindi því samt sem áður til ráðherra að lögin þyrfti að endurskoða og hafa upprunalegan tilgang að leiðarljósi að byggðar verði leiguíbúðir á viðráðanlegu verði meta verði á nýjan leik hvort útiloka skuli hlutafélög og einkahlutafélög frá slíkum lánum í kjölfarið var

heimildin takmörkuð við svæði þar sem markaðsbrestur ríkir og samkvæmt upplýsingum frá félagsmálaráðuneytinu stendur nú yfir stefnumótun um framtíðarhlutverk Íbúðalánasjóðs á lánamarkaði anna segir að sjóðurinn hafi áhyggjur af því að viss hópur í samfélaginu verji allt of háum hluta tekna sinna í leigu að okkar mati þurfum við aðeins að setja fókusinn meira á þessa hópa og þá kanna hvort við þurfum fara í einhverjar breytingar á þessum reglum til að uppfylla það betur íbúðalánasjóður kallaði nýverið eftir upplýsingum frá

leigufélögum um leiguverð í kjölfar ábendinga sem höfðu borist um óeðlilega miklar hækkanir svör eru tekin að berast frá félögunum en ekki er von á niðurstöðu úttektarinnar fyrr en í lok mánaðar síðari umræða um fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar stendur enn á Alþingi og mun standa áfram meirihlutinn gerir engar við hana en Samfylkingin segir hana draumsýn ráðherranna þingmaður Pírata vill senda hana aftur til ríkisstjórnarinnar fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar til næstu fimm ára sem í dag var tekin til síðari umræðu felur í sér útfærslu á markmiðum fjármálastefnu í henni endurspeglast áherslur ríkisstjórnarinnar sem jafnframt koma fram í stjórnarsáttmála fjármálaáætlun er því hið pólitíska plagg um stefnu

ríkisstjórnarinnar upp á tæpa fimm þúsund milljarða króna meirihluti fjárlaganefndar gerir ekki breytingartillögur við áætlunina fyrir síðari umræðu en af hverju ekki hér birtast í raun og veru þau áform sem eru í stjórnarsáttmála innviðauppbyggingin kristallast hér í fjárhæðum og

ekki að gera breytingar til framtíðar á svona áætlun en að þessu sinni þá teljum við að þetta sé áætlun ríkisstjórnarinnar og þar sé sé vel útfært þingflokkur Samfylkingarinnar boðaði til blaðamannafundar í þinghúsinu í morgun til að kynna breytingartillögur sínar í tíu liðum við fjármálaáætlunina upp á

rúmlega tuttugu og þrjá milljarða sem yrðu að fullu fjármagnaðar með annarri forgangsröðun í skattamálum þau segja áætlunina óraunsæja og ýta undir ójöfnuð áætlunin er mjög veik að okkar mati er þetta pólitísk tálsýn og draumsýn ráðherranna þið talið um eitraðan kokteil hvað áttu við hér er verið að auka ríkisútjgöld á sama tíma og verið er að lækka skatta og

að lækka skatta á hina tekjuhærri og á bönkum og ég veit ekki hvort þjóðin sé að kalla eftir því Björn Leví Gunnarsson þingmaður Pírata í fjárlaganefnd leggur til að fjármálaáætluninni verði vísað til

ríkisstjórnarinnar til frekari vinnslu Alþingi á einfaldlega ekki að sætta sig við að taka við svona skjali á að senda það bara aftur til að fá betra skjal og betri útskýringar á því hver eru markmiðin og mælingar á árangri ríkisstjórnarinnar hvað þau kosta og svo framvegis og meira af Alþingi því formenn flokkanna hafa fundað í dag eins og undanfarna daga til að reyna að ná samkomulagi um afgreiðslu mála og

og þinghaldið niðurstaða liggur ekki fyrir en talið er að menn hafi færst nær sátt um framhaldið margt bendi til þess að samkomulag takist í kvöld eða á morgun eins og fram hefur komið leggur forsætisráðherra til óbreytt veiðigjöld til áramóta forsenda þess er samkomulag um afgreiðslu annarra mála ný lög um ætlað samþykki við líffæragjöf eru mjög þýðingarmikil þetta segir umsjónarmaður Landspítalans þeim þurfi að fylgja aukin fræðsla og þjálfun starfsfólks lagabreytingin var samþykkt með öllum greiddum atkvæðum á Alþingi í gær og tekur hún gildi í janúar á næsta ári eftirspurn eftir líffærum til ígræðslu eykst stöðugt og almennt hefur verið skortur á líffærum segir að lögin séu eins og samfélagssáttmáli um að allir skuli verða gjafar ég tel þessi nýju lög vera mjög

ég geri ekki ráð fyrir því að lagabreyting ein og sér mundi breyta miklu hún þurfi að haldast í hendur við aðrar aðgerðir og þar á meðal er eins og komið þjálfun starfsliðs svo nokkuð sé nefnt en lög sem fela í sér ætlað samþykki auðvelda alla þessa nálgun tíðni líffæragjafar sé almennt talsvert hærri í löndum þar sem lög feli í sér ætlað samþykki þar eru einnig fjölþættar aðgerðaáætlanir sem stöðugt er beitt ef hugur hins látna er ekki ljós þarf að leita til ættingja hins vegar þá

þurfum við að kynna náttúrulega mjög vel fyrir öllum öllum sjálfráða einstaklingum í samfélaginu þessi nýju lög vegna þess að fólk hefur rétt á að skrá sig andvígt sé því þannig farið gera má ráð fyrir að teymin á gjörgæsludeildum spítalans leiti til aðstandenda á annan hátt nú en áður vegna laganna algengast er að vilji hins

sé óþekktur ég geri ráð fyrir því að hér sem annars staðar þá verði það sjaldnast vitað þannig að eftir sem áður verður leitað

afstöðu hins látna í gegnum fjölskylduna flutningabifreið á vegfarendur

í Stokkhólmi í apríl í fyrra var í morgun dæmdur í lífstíðarfangelsi fyrir hryðjuverk sem er fertugur var dæmdur fyrir morð morð og að stofna lífi fólks í hættu í yfir hundrað og fjörutíu ákæruliðum hann hafði óskað hælis í Svíþjóð en umsókn hans

hann stal bifreið og ók á vegfarendur á fjölfarinni

í miðborg Stokkhólms fimm létust í árásinni og tíu slösuðust alvarlega

hann kvaðst hafa framið ódæðið fyrir hönd Íslamska ríkisins til að þrýsta á Svía að hætta þátttöku í baráttunni gegn samtökunum ný norræn samtök um einstaklingsmiðaða heilbrigðisþjónustu voru formlega stofnuð í dag forstjóri Íslenskrar erfðagreiningar vonast til að samtökin muni auka möguleika á uppgötvunum innan erfðafræðinnar stofnfundur samtakanna var haldinn í dag Kári Stefánsson beitti sér fyrir stofnun samtakanna hugmyndin er sú að á Norðurlöndum snúi bökum saman í fyrsta lagi til þess að auka möguleika á því að gera uppgötvanir í erfðafræði vinna saman að uppgötvunum og hins vegar að vinna að því að sjá til þess að sú þekking sem kemur út úr þessu verði notuð í heilbrigðiskerfum þessara landa sem allra fyrst og mér

finnst þetta býsna spennandi og voða gaman að sjá að það er loksins að takast að koma mönnum saman ritstjóri flutti erindi á fundinum tímaritið er eitt það virtasta í heimi á sviði mannerfðafræði

vísað frá kröfu Glitnis Holdco um að fréttamiðillinn Stundin afhendi gögn úr gamla Glitni sem fjölmiðillinn hefur undir höndum Landsréttur og Héraðsdómur Reykjavíkur höfðu komist að þeirri niðurstöðu að Stundinni bæri ekki að afhenda gögnin lögbann sýslumanns sem sett var á umfjöllun Stundarinnar upp úr gögnunum var fellt úr gildi stundin og Reykjavík Media höfðu í samvinnu við breska blaðið Guardian fjallað um málefni þáverandi forsætisráðherra Bjarna Benediktssonar og fjárfestingar hans á árunum fyrir hrun mýflugur láta nú verulega til sín taka í Mývatnssveit mannfólki til mikils ama heimamenn flýja inn úr tuttugu stiga hita til að forðast

líffræðingur segir að þetta sé að sumu leyti jákvætt enda merki um lífríki í blóma það voraði snemma í Mývatnssveit og hefur veðrið leikið við heimamenn

undanförnu líkt eins og mýið sem náði hámarki í vikunni það er svo sem ekkert nýtt að mýið láti á sér kræla hér við Mývatn en fróðir menn segja að

sé með allra mesta móti gengur í bylgjum mun líklega fara minnkandi næstu árin svo höfum við verið að horfa á aðra breytingu sem er sú að tímasetningarnar eru að færast fram

fram mýið komi fyrr á vorin upp úr vatninu sem Árni telur að skýrist af hlýnandi loftslagi stóra breytingin í ár sé að þrjár tegundir bitmý litla toppfluga og stóra

komi ekki hver á eftir annarri eins og verið hefur núna eru allar þessar þrjár tegundir að koma í einu bara einn og sama daginn kemur allt upp úr vatninu flestum er illa við bitmýið Árni segir lítið við því að gera nema hylja sig enda bítur ekki í gegnum föt ferðamenn sem eru margir við Mývatn láta mýið ekki stöðva sig þó að sumir séu vel útbúnir og þó að heimamenn séu vanir þá eru margir þreyttir á ágangi

ég fór út í morgun og ætlaði að reyna að vinna aðeins fyrir utan hjá mér en gafst upp eftir korter svo ég fór bara inn að baka í

tuttugu stiga hita

það er búið að bíta mig nokkrum sinnum í þessu viðtali er þetta eitthvað hættulegt nei þetta er ekki hættulegt erlendis er þekkt að bitmýið beri með sér sjúkdóma en það er ekki þekkt hér á landi og Árni segir sumpart gleðilegt að mýið láti fyrir sér fara þetta er undirstaða lífríkisins þegar mikið er

þá dafnar silungurinn og og fuglinn Hæstiréttur sýknaði í dag Ríkisútvarpið í máli Inga Erlingssonar fyrrverandi

stefndi RÚV vegna eineltis á vinnustað og ólögmætrar uppsagnar héraðsdómur dæmdi honum í vil en Hæstiréttur snéri þeim dómi í dag málefnaleg sjónarmið hafi búið að baki þeim ákvörðunum að flytja Adolf til í starfi og síðar víkja honum úr því uppsögnin hafi því ekki verið ólögmæt heldur hluti hópuppsagna málskostnaður er felldur niður bæði fyrir héraðsdómi

og Hæstarétti Hæstiréttur Bandaríkjanna hefur komist að þeirri niðurstöðu að bakara hafi verið heimilt að neita samkynja pari um

því það samræmdist ekki trúarskoðunum hans málið teygir sig aftur til ársins tvö þúsund og tólf þegar þeir Charlie

fyrir væntanlega hjónavígslu sína frá

Bandaríkjunum sú beiðni fékkst ekki afgreidd þar sem bakarinn Jack

passaði ekki fyrir samkynja hjónavígslur

tilvonandi ekki una og leituðu á náðir dómstóla dómstóll í Colorado komst að þeirri niðurstöðu að bakarinn hefði brotið jafnréttislög með

neita að selja þeim

því áfrýjaði bakarinn Phillips og á mánudag komst Hæstiréttur Bandaríkjanna að þeirri niðurstöðu að dómstóllinn í

hefði brotið á kristilegum trúarskoðunum með því að neyða hann til að baka kökuna ekki voru allir sáttir við niðurstöðu sextíu og þriggja ára gömul bandarísk kona getur nú um frjálst höfuð strokið eftir að Donald Trump mildaði sem hún afplánaði forsetinn mildaði dóminn eftir áeggjan Johnson hefur setið í fangelsi í

frá árinu nítján hundruð níutíu og sex eftir að hafa verið dæmd í lífstíðarfangelsi fyrir vörslu fíkniefna og peningaþvætti hún var einstæð móðir fimm barna sem barðist í bökkum og segist hafa tekið

til að eiga í sig og á hann er býsna fjölmennur hópurinn sem hefur árum saman barist fyrir því að dómurinn yfir Johnson verði mildaður hún hafi aldrei brotið af sér áður og hafi bætt ráð sitt í fangelsinu hópnum

og fundurinn virðist hafa verið árangursríkur Donald Trump ákvað að milda dóminn yfir Johnson það var Kardashian West sem fékk að vera boðberi hinna gleðilegu tíðinda forseta Bandaríkjanna kann hún einnig bestu þakkir

ökumenn þekkja óþolinmæði sem getur fylgt því að sitja fastur í umferð fáir eru hins vegar jafn útsjónarsamir í þeim aðstæðum og ónefndur ökumaður í

í Bandaríkjunum eftirlitsmyndavélar fönguðu óvenjulegt aksturslag hvíta jeppans sem hér sést bakka út úr

lögregla segir sér ekki kunnugt um hvers vegna ökumaðurinn

synti á móti straumnum með þessum hætti í fyrstu var talið að hann væri að sleppa við umferðarþungann en lögreglu grunar einnig að bilun í

hafi orsakað

Ohio beinir þeim vinsamlegu tilmælum til ökumanna að verði vart við viðlíka bilun sé öruggara að bakka bara út í kant stöðva bílinn og hringja eftir aðstoð að veðri á morgun

átt þrjú til tíu metrar á sekúndu þungbúið og dálítil væta suðvestan og vestanlands en skýjað með köflum um landið austanvert hiti átta til tuttugu stig og áfram hlýjast í innsveitum norðaustanlands Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer engar íþróttafréttir í kvöld vegna

leikurinn verður sýndur í beinni útsendingu

á RÚV frá Laugardalsvelli og

Sif Pálsdóttir já og nú er bara að verða komið að þessu hvað viljum við sjá frá íslenska liðinu í kvöld

skoðar nú hvort leigufélagið Heimavellir uppfyllir enn skilyrði fyrir lánveitingum frá sjóðnum eftir skráningu þess á markað fjármálaeftirlitið hefur gert athugasemdir við lán sjóðsins til leigufélaga margt bendir til þess að samkomulag sé að takast milli meirihlutans og

á Alþingi um framhald þingstarfa á meðan heldur síðari umræða um fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar áfram í þingsal nýjum lögum um ætlað samþykki fyrir líffæragjöf þarf að fylgja

og þjálfun starfsfólks þetta er mat umsjónarmanns

Landspítalans ein og sér breyti þau ekki miklu Mývetningar flýja þessa dagana inn úr veðurblíðu til þess að forðast sem flýgur um alla sveit

segir að mýið sé með allra mesta móti í ár bað henni griða þá er þessum fréttatíma lokið næstu fréttir

klukkan tíu í kvöld og í sjónvarpi klukkan korter yfir tíu

á að útsendingin

hefst núna klukkan hálf

átta nýjustu fréttir má alltaf finna á rúv punktur is en við segjum þetta gott í bili veriði sæl